тамаша жыл таңғы аудиошоуына қош келдіңіз
қайырлы күн қазақстан және барлық әлем
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің аудиоблогы
бақытты болу ол біздің таңдауымыз
сәлеметсіздер ме тағы да
қайырлы таң
менің келесі эпизодыма қош келдіңіздер
бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз бүгінгі күн ең қолайлы күн деп аталады
қандай әдемі ат иә
кейде сіздерде мынандай ой болатын шығар
бұрыннан бері мен осы істі бастағанымда қалай дамып кетер еді
неге мен сәл ертерек ойланбадым екен а
сонда бәрі басқаша болар еді
шынымен де егер үш жыл бұрын бастағанымда қазір қандай нәтижеге қол жеткізер едім
уақыттың бәрі өтіп кетті
енді қалай артқа барамын
қанша уақыт бойы кітап оқимын деп ойлап жүрдім
егер сіз аптасына екі кітап оқығаныңызда үш жылда сексен шақты кітап оқыр едіңіз
көзіңізге елестетіңізші қаншама жеке дамуды бос жіберіп қойдық
иә иә иә өткен шақта қаншама оқиға бар
алайда өткен шақта істелмеген істерді дәл қазір бастамауға еш себеп жоқ
біз уақыт өтіп кетті тым кеш есейіп кеттім он жаста емеспін деп өз өзімізге ұрсып кейіп қалуға өте шеберміз
иә иә қытай халқының бір әдемі мақалы бар
олар айтады ағашты отырғызатын ең тамаша уақыт жиырма жыл бұрын болған ал келесі ең қолайлы уақыт ол бүгін деп
мен де бүгін сол мақалды арқау ете отырып бүгінгі күн ең қолайлы күн деп атағым келді
жаңа идеяны жобаны жаңа өмірді жаңа саяхаттарды бастауға ешқашан кеш емес
себебі біз кеш деп ойлағанымыз ол тек өз өзімізге қойған шектеу ғана
есіңізде бар ма
король лев мультфилімінде симба мен рафики екеуі сөйлесіп келе жатады
сол кезде симба өзінің өткен шағында болған оқиғаға өкінетінін айтады
сол кезде рафики оның басынан бір переді
ол айтады қазір оның ешқандай мағынасы жоқ ол өткен шақ қой
сол кезде симба айтады иә бірақ әлі ол менің жүрегімді ауыртады
сонда рафики айтады иә өткен шақ ол жүректі ауыртуы мүмкін
бірақ та ол сенің қалай қарағаныңа байланысты
сен өткен шағынан қашасың немесе одан үйрене аласың деп
сондықтан өткен шағымызда бастағымыз келген бастасақ деп армандаған істерімізді оны біздің сәтсіздіктеріміз емес керісінше оны солай бастамадық бірақ та енді бастайтын нақты уақыт ең қолайлы ең жақсы ең тамаша күн ол бүгін деп ойлайық
неге ол шынымен де бүгін емес
кеше бастамасақ бүгін неге бастамасқа
сондықтан өткенге өкінбей ең жақсы күн бүгін екеніне сеніп өзіңіздің өміріңізге жаңа бір жаңалықтар мен жаңа өзіңіз ойлап жатқан істерді енгізуіңізге шын жүректен тілектеспін
мені тыңдағаныңызға көп көп рахмет
ертеңге дейін кездескенше
тамаша жыл аудиоподкасты әрбір таңда аптасына бес рет сізге қуаныш пен энергия сыйлайтын қысқа таңғы аудиошоулар жиынтығы